ɗun hollimo laawol yahugo ladde to ɗun iri defte kanje ɗiɗi(two). Deftere woire e holla nonno ɗun waɗirta cede, woire bo e holla nonno ɗun laamorto.